ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب فكان عليه تنافسية شديدة والكل يبي يحصل عليه ال- البواقين يبونه حق يبطلون البنوك يبوقون الفلوس وفي ناس يبونه حق يبطلون البيوت ويعني صار ترند يعني في المنطقة والكل يبي يحصل عليه <noise> لين ما اكتشفوا انه في يعني سحر مسوينه فيه وفكوه واتخلصوا منه